Baliqni muzlatgichda saqlash muddati turiga qarab o'zgaradi, lekin yangi baliqni bir-ikki kun ichida iste'mol qilish kerak. Havo o'tkazmaydigan qopqoqda saqlash tavsiya etiladi. Baliqning hidida o'zgarish yoki yoqimsiz hid sezilsa, uni iste'mol qilishdan saqlaning.